Ngya nda u ɗa tsa atsa a, nda u shili ni səli anə hyel, u shil səli anə ngya na ndo ngya, u ngya u dunəya na. Ngya ngya nyi nacha dəu cha ma i tsa atsa a na hyel cha ngya jam ana kuva nyi. Dəhə sənda ko məra, ka mər nyi tsa atsa a u ɗufwa ka wi nda hyel o i. Amma ma a ɗa ko mər laku ko mər səu a da wi nda hyel o i wa, ngya ngya nyi ndani a do shili na səli anə hyel wa. Wurnya ngya nda u shili na səli anə hyel ya bada nakə ma a ko ngatə daɗir ngya da ko ngya. Nacha ka ngya tsa atsa a, ka ngya tsa a a kuvangha, ka ngya ɓatliya pama ka ana hyel. Ka ngya kuma wi ngya nda hyel u i. Bada u mələm ka ngya jam ana nji, bada u makaranta ka ka ngya jam ana nji. Kuvang nda hyo gya hyo mər sə ni, əngwa da i bəra nakə ga a biyama wa. Əngwa da i bəra njo ɓwanya kəra kə nakə nənghə ya nakə nənghə ya wa. Cha ɗa dəhə sənda ko məra, nacha ka ngya tsa atsa a. Ka ɗa kuma ana munyal u dəhə sənda ko məra. Ma pa a kə ɗa ana munyal wa, ngya nghə do biyanadzə fyang wi da hyel o i wa. Ya bada <hesitation> sənda ko mər ma a ale nji, o nda ɓwanya a kəra kə ya ɓwanya ɓwanya nyi o səwanə nghə ngya ngha. So ka zənə ngya nda ko ngya, no dzamə ngha. Ya macha njo dzamə ngha, sənda ko məra, njo kina dlədləɓə ani. Ma a ɗa a da njo dlədləɓətə sə mənakə ana ngya nda ko ngya wa, ngya ngya nyi ndani a da ngya tsa atsa a nda, wi nda hyel o i wa. Chul ngya nda njo gwa a ka ngya, nacha ka ngya wi nda hyel o i, ka ngya tsa atsa a na kuvangha, ka tsa atsa a ana ki ngha, maja ma a ngya nda ko ngya ana ə ə nda mala ka, nda ana ngulisha a ka, ngulisha a ngha zənə ənda nakə ngə ada. Mala nghə tsəu cha zənə ənda nakə ngə sal. Sənda a ɗa ko kina mər nakə ada, ngulisha a nghə la a o mərtə nda ka. Nakə mala mə mala nghə tsəu, sənda ko kina mər nakə ada, mala nghə zən u mər ka. Macha ndəradəgal kə u vi həsəli anə hyel, nji nda ko <hesitation> nji nda u vi nda nda zənə u mər kə sənda tsa atsa a sənda nda hyel a ngyan aka mər kəri. Chul ngə na ngya nga, hyel o i, ya chul ngəna ngya nga, nda hyel maa o sangər ɓiti kəri, bada dəhə nji na o la a nghə ma ndo zənə anə ndə nənə nə ndə mənakə na. Ma a nda ɗa chul ngya wi ngəngə ngə ngə nga, a do kə ngya tsa atsa a wa, chul ngya ngə ndani a da njo na ngya tsa atsa a wa. Ngama mya gwaada? Ngya nghə ko ngya nghə ndani, o dzam nji a do shili na səli anə hyel wa, ya bada ngulisha a nghə ma a, a da ndo la a səli nghə wa. Wurnya sənda ko məra o ngya nda ko ngya, ga ngya nghə ɗa tsa tsa a, nacha ngə ma i ngha, ɓwanya ngha, dəhə sənda ko məra ka zən njo dzama, ya nji nji nyi <noise> hyel o i, a da bəra ya, ngya bəngkər, ənya tanə ka əzəkəu a tanə ka, a a vi nda nju sa sə sasa tə ma a tanda ko uya kərnghə wa. Vi nda njo mər tashin hankali nda njo pa, a hinda nghə ka. Vi na njo mər ghəgha ghəgha ghəgha aku nda ka, to ma kə nda uya kərnghə u mər kə chul sə wi ngəngə nga, əngwa da nga kərnghə ndani bəra u ngya kə tsa atsa a wa. Ngya nda njo i ndə ngya cha tsa atsa a, nacha ngə cha ngya, nda hyel u i. Alenyi vi wi ngəngə nga, ŋgwa da i, ka ngya tanda wa. Dəhə vi na njo ngya njo pa njo pa njo sa sə sasa, njo mər alenyi sə inda da tsa atsa a wa, əngwa yi nda wa. Nacha ngə ɓatləbiya kərnghə ngan ja ka ɗa ka u ngya nda ko ngya ka nji, tsaakar ngya nghə o biyana dzə fyanghəu wi nda hyel o i. Ngya ngəngə ngə njo na, ngya tsa atsa a. Ya ngya tsa atsa a nga, u shili ana ngya nda hyel o i. Bada hyel ma a njo zənə bəra a nənə na, ndə mənakə na. Wi ngə likatəkata ɓwanya kəra ayuba ma bəra ya, ayuba nga ngya nyi tsa atsa a u dunəya, har ma a nju na nə sərtakə bəra ya, ə o ɗənghatə na ənghə mava ɗa, ndə nda o ngya tsa atsa a, o mər sə tsa atsa a wi nda yo i o dunəya ngan ja? So u ma i ngə ko ma i ngə ga hakila na ndə nga, ngama nacha ndə tsa atsa a cha, cho mər sə wi nda yo i ma sakər ɓiti a kəri, nacha ngə sənda hyel o na anə ayuba. Mə mə macha ndəu o dlədləɓətə irin ma i ayuba nga, cho nga kərnyi ndan ja, ndə tsa atsa a nga, ndə nda o ma i wi nda hyel o i. Chul ngya wi ngəngə ngə kuma njo i. Bada o ki ngha, dəhə vi na ndəa uya kərnyi ti. Njo la a səli nyi, ngama mya? Səli ngə njo ɗəlbiya yi ana ngya tsa atsa akur, ko ngya mənakur wi nda hyel o i. Chul ngya wi ngəngə ngə hyel o i. O dəhə sənda ndəu məra.